<hesitation> بحب أتكلم يعني <hesitation> في القصص عموماً، تاريخ وكده، بحب أسمع الناس عملت إيه وكده <hesitation> ببقى مستمتع بيه أوي.